<hesitation> Inmeyaj uchitun inten ajpäk'b'al te'lo' inten maneen ich k'aax tan inman injok'sik cha' etel intat, etel insuku'unoo' te'lo' b'ineen etel intat inman tan tu'ux kub'el la'ayti' ti meyaj te'lo' kinb'el xan tan in tan kimentik <hesitation> meyaj etel a' winikoo' yan utak'in ka' kimij intat inten <hesitation> chu'unpajen ti meyaj päk'b'al te'lo' bineen ti ti meyaj päk'b'al ti tu'ux <hesitation> tinaaltaj tak'in inna' ka' inten mo'noken la'ayti' tuya'lajtech intech aka'aj aka'aj akänä' ka'ansajil, intech aka'aj amentej ka'ansajil intech, inten ink'atij a'lo' ameyaj inka'aj intz'ajtech akänäk A' känä' amentej a' meyaj je'lo' ka' la'ati' kimij inten yan laj ka'lajp'eel jaab'il ka' kimij la'ayti' tuya'laj intat ten intech ma' aka'aj ti aka'aj ti b'el ti akänä' ti unajilxok, men ma'an mixmak umentej ameyaj ti tech, ka' aka'aj b'el tu'ux inb'el inten ti meyaj te'lo' aka'aj ti b'el intech xan ka' chunpajij inman etel intat ka' a' tukul tutz'aj inna' tinna'at inka'aj in- inb'el inmeyaj ti ka'ansajil a'lo' patij tinna'atil ka' nukuchka'-nukuchnajen nukuchtajen ka' ka' chu'unpajen in- inxokil tinwa'laj tinwixch'up ya yan in känp'eel paalaloo'. Tinwa'laj tinwixch'up inten inka'aj ti känä' inka'aj ti b'el ti tukän- tinkänä' b'ineen tukänä' tinjok'saj Perito contador te'lo' ka' chu'unpaj ka' b'ineen ti Universidad tinkänaj b'aje'laj yan ukuchen ya- yan yaab' jaab'ten tan inmeyaj tu tan inmeyaj toj men tan inmeyaj etel Ministerio de Educación ya- yaab' injaab' te'lo' yanen tan inmentik inmeyaj, ma' toj <hesitation> ma' toj inb'el inpät'ä' men ma'an max utz'aj a' a' t'anil maya te'lo' ti ti u- ukuuchil ka'ansajil chen inten patalen, mentäkej tan inmuk'yajtik tak b'aje'laj te'lo'.